Ekeeri yée ri rǝ lǝ̌ gɨŋrǝ sa wɔɔ, yǝ naanɨ ŋpaŋpa. Mǝŋ yǝ fɨ la tɛŋ rǝ lǝ̌ ǝkpǝǝkǝ sa wɔɔ. lǝ yée ri wǝrieŋkpǝ wǝ́ yée ri vwe wǝ́ yée ri mɔrʊkpǝ, wǝ́ yée ri wǝwookpǝ kpuŋkpusuyǝ wǝ́ yǝ́ǝ tɨ yǝ ŋ ri warǝ. Kǝ́ yǝ tɨ yo ko a fɛɛ wɔɔ, ɛɛ yée ri esi. esi yǝ ŋkpe yóo toŋ lǝ. Wǝ́ yǝ́ǝ tɨ yǝ ŋ ri <hesitation> akpɔsɔpǝ wɔɔ ŋpɨ pɨ lée ri waxɛ waxɛ akpɔsɔpǝ ŋpɨ pɨ la nɛŋ keeriu; Wǝ́ lǝ̌ ǝtɨŋpwe rǝ oŋuŋkǝ we wɔɔ pɨ lée ri ɛɛ tiŋtini esi wǝ ŋkpe wǝ́ pɨ lǝ fɨ pɨ le yee wǝ ɛɛ, ɛɛ mǝŋ, <hesitation> ɖawaɖawa ɖawaɖawa ke yáa lɛ yǝ ŋ ri ŋwǝ. ŋwǝ ŋ nóo toolu lǎ wɛlɛŋrǝ ŋ pɔrʊ lǝ otui mǝ wǝǝnɨ wǝ́ ya nyɩŋ ekeeri lǝ ǝyǝwe yée ri rǝ lǝ̌ gɨŋrǝ sa wǝǝ.